Negeso pedal muuɗum e seen oo hawritidde e pine oo e wurulemanŋaaji. ñoƴƴaa pedal tan fooɗa seen oo faa yaade e pinal ngal. non watta so ɗum yaha. <hesitation> Banngal donnugol negesoo ka, non woni no anndirmi ɗun.